نهار <noise> من نهرات كان ثما <hesitation> شبح يخاف من ظلام يخي صحابو قرروا انهم <hesitation> ينحولو هالخوف هذيا من ظلام، كيفاش هو شبح ويخاف من ظلام بقاو يفكرو يفكرو يفكرو كيفاش باش يعملو معاه كيفاش باش يخرجوه من الخوف نتاعو هذا، خاطر هوما يحبوه برشا ما يحبولوش يعني يولي ضحكة بين الناس.